wusu wusu su'anni tanu wusu su'anni tanu wusu yi min <hesitation> fɛrɛ ma a ji muna mɛ tanu tanu we heri nu nu cannu o sura oyi ɓɛ ju be tete'a dɔron hɛnɛ hi fara mu mɛ yi a wu-wusu wusu solution min muna oyi sunu-wo-sunu nɛ ama pɛ o yɛrɛna walima obɛ ma bere